E karazan'e sakafo reko izao fa mbola sy nohaniko kanefa tokony hoaniko da ohatra hoe ovitry, gn'ovitry zany da igny bakan'e <hesitation> ravindasy igny, igny no gn'alay da hoany, da akoatrin'e ovitry da gn'ofiky,e gn'ofiky koa zany da karazana raha hoanin'olo fa handrahoy da alo agnaty rano agny eky va azo oany, zay gn'any amign'any.